À dî a veitæ no accatto ciù giornali da anni perché î pòsso leze in internet. Me son levou da-i social perché me pan aggressivi e no me dixen ninte de bon. Son di gran mogogni. Me demoo à leze in internet notiçie di siti da varie parti do mondo e ammio in tv i telegiornali e spero de capî quarcösa.